Kaunset ap ingoroik anan mwetisyet ap ingoroiki, irame peek anyuni, inde karaisyeki ipangan karaisyek kuo katachang'aa kitikini, irongchi peeki, inyoo anyuni ipchei ingoroik. Ipchei ngoroik inde chelelachen tapani, inde chaicheru rangiik tapani, inde chepo lakook tapani inde piik cheka piik cheechen tapani, itou anyun itaune chalelacheni, inde omo peeki, arok inde ingoroik. Akitepii saisyek muuti, itau iunse icheng anyun sapuniti, ing'uruke kokechame itwech kambuti simetarchi kei peeki. Iun ingorie nguung anyuni indoit netai karait netai. Aya inde karait nepo aeng ingen karait netai kotoko chapuu ngoriet, karait nepo aeng kotomo kotililit komie inde sapunit. Iun koto kiker ngoriet nguung komakomii chapuk inde karait nepo somok, istae sapunit nepa <noise> angwan <noise> anyuny inde akichurukte imaa itau nepoeng chepoeng kurupit nepo aeng. Ing kurupit nepo aeng'ii konematindoi nemaicheru rangiik, kora iuni iteschi omo tutkini, arok igany kotepi kitikini karipu saisyek aeng yoo. Ipun inguruke anyuni itinytiny kapsa kotililitu, itinytiny kolait itinytinye euneki, agoi katit6 oloo suet iun ingoriet nguung anyun kotolilit. Inde karait nepo aeng'ii iteschi sapunit iwee nepo <noise> somok itaee sapuniti, iwee nepo angwani ichuirukte imaa, inyoo kurupit nepo somok. <noise> Kurupit nepo somoki, kurupit nepo somoki konekaicheru rangiik anyun. Itau peek chetililieni a matkini omo komuuch inde chumbiki, akikurkureni kotkochorotchi inde ngoroik kai imete saisyek muuti inyoo ak sapunit metinde omo iun ngoroik kuuk ak sapunitamu icheru rangiik, itiem iuni kotililiti. Itiem iger ile masal- masalagis masalgei ngoroik kuuk, iun peek ing karait netai, iun nepoo aeng'ii nepo somok nepo angwani iger ngototokocheru misiing rangik iwee karait nepo muuti, ichuruktaen akima. Ipoipachinii kaunset ap ingoroik, koyo katililitu ngoroiik kuuk nginde kambeti igere aginye ile tililen ngoroik chuu ipoipachinii, notok kaunset ap ingoroik.